<hesitation> so a laatiima astronot, so a yehii faa dow too. A won ko ñaamaa, a won ko njaraa. A hinnoto faa hannde tewtude yalla aɗe yiya kulle goɗɗe, koode en. <hesitation> Fulfulde ne, mi miilan dukee en annde koode ɓe mbiyetee, ayyoo.